اي اتوقع انه لازم تشارك بالتصويت بالانتخابات، لأنه هذا حق من حقوقك و هذه هي الديموقراطية. <hesitation> لكن ما بعرف لكن هذا رأيي الشخصي إنه آيه لازم كلياتنا نشارك نختار الشخص اللي بيقودنا و الشخص اللي- اللي راح يمثلنا.